Ma ka makahiki ʻeluakaukaniumikumalua, o ka mea i launa <kani> me iaʻu ʻoia no ka hanau ana i kaʻu muli ma ka mahina o Ianuali, mai kela mahina a i ka hoʻokahi ona makahiki nui kana ulu ana i na mea likeʻole o kahi pepe e maopopo ai.